E mahakasiky fermeture zany, da ak- i zaka zà oe fermer, zany oe magnidy raha avao gn'asan'izany refa e raha zase misy fermeturany da hihidy avao gn'asany na manokatry, zany oe fanokafan-draha io na fa- fitaovagna ray entigny hagnadia zavatry.